Berobero nan nene tete nu en vanu, ka kokomanu pa tete peene, ar via tsa va upas a tete pene, mono tsi tom tsinona pena, kua pene, ar via tsa va upas a tete pemam. Kene to kokomana nu a kiu rova kora. Kiu rova kora tsa va upas a tete pemam. Tse ne kiu ka gono a moni ge a kain ar via von o kapa, vatsun a inu pemam. Ka te emme pa tete va upas von me eme pa aran va upas, po tse mam gono amoni, pa kao. Vei kora, a nene kokomana nu pa tete pene. Paveni pa gaga, ka vere vasasa, ka veni pa simoko drug, ka vere vasasoi, veni pene pa vere me a karaus, mukai, kita se ane ta upas, kiu rova kora. Kiu rava kora, kiu rovakora kan opoem pa upas. Mukai ta ti tsa se ane ta moni, mukai ta buane, mukai ta vavinei, mukai ta tsubu, mukai ta tivati peene, tsa se ane ta moni. Ene komana kora tsa, kiu ka gono komana kiu posiva pene.